أول شي تفتح العلبة وتطابق القطع م- مع الكتيب اللي ييجي معها تبدا تجمع القطع الكبيرة أول وتاكد إنك تشد البراغي زين باستخدام المفك، أو الأدوات اللي تيجي مع الأثاث، خطوة خطوة وتلقى القطعة جهزت، أهم شي تمشي على التعليمات وتاخذ راحتك.